Ampa, aboa Atwerɛ, deɛ ɛma ne da nso koraa ne sɛ ɔwɔ tɛkyerɛma tenten bi da n'ano mu. Saa tɛkyerɛma yi boa no ma no tumi kye mmoa. Ɛyɛ mmoa nketenkete, ɛdi de yɛ n'aduane. Na tɛkyerɛma tenten no akyi no, Atwerɛ ne tɛkyerɛma no to ntasuo torotro bi. Ɛno nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔkye aboa bi a, deɛ ɔyɛ ne sɛ, ɔywe ne tɛkyerɛma no. Na afei asene ntasuo torotrɔ no agu aboa no a ɔpɛ sɛ ɔkye no ne so. Na ɔwie a, ɔde ne tɛkyerɛma tenten no afa aboa no ho na afei akye no ahyɛ n'ano mu. Ɛno nti aboa Atwerɛ ɔwɔ tɛkyerɛma tenten bi a ]de boa ma ɔtumi ɛdi dwuma ahoroɔ pii.